Kosmik stansiyada yolg'iz qolgan bo'lsam, avvalo aloqa o'rnatishga harakat qilgan bo'lar edim. Vaqtimni ilmiy tadqiqotlar va texnik xizmat ko'rsatish uchun va shuningdek jismoniy mashqlar bilan o'tkazgan bo'lar edim. Shuning <hesitation> kundalik yozib, psixologik holatimni saqlashga harakat qilardim.